Mebɛpɛ dɛ mobohu aman aman nyinara hͻn kasa ne nkae sen dɛ mobohu kwan a mobotum afa do menye mbowa akasa osiandɛ meyɛ nyimpa yi, mutum nya akwanya tu kwan kͻ mbeambea. Eyɛ nna bi wͻ hͻ a, bea kor no menntse hͻn kasaa no ntsi menya dɛm akwanya no na metse kasa no nyinara a, ͻbͻboa me ma meetum menye dɛm nkorͻfo no atsena yie a mennhyia ͻhaw biara.